ضعف عمري خاطر <hesitation> كان باش نعيش عمري معنديش مال علاش عايشه عايشه باش نتمرمد <hesitation> كي يبدا عندي مال نجم نوفر برشا حاجات <hesitation> حتى الله لا يقدر عمر قصير لواحد ينجم يضمن حياة سمحه و تحفونه دو بون كاليتي خير من انو <hesitation> حياة تعيسه و عمرو طويل